Io a dia avy amin'ny alalan'ny le fianarana, fahalalana azônô. Ilay fianarana nisy taminô zany an, dia le oa famerimberegnana anle fianarana atônô. Zany no mantonga managna fisegnana mitadidy karanzany.